ഫേബ്രുഅരി പന്ദ ഛലിഥ വന്ജി ലസ്ത തിന്ഗ്വലു। ശോകദ ഫീലിന്ഗ് കോര്പുന്ദു ഫേബ്രുഅരി ദേ കേല। വന്ജി ദയ് ഉപ്പുന്ദു വന്ജി പുരേദ്ദി മല്ല ദയ്। പന്ദ വലേന്തിനേസ് ദയ്। ഭക്ക ഛോചോലതേ ദയ് ല। ഉന്ദു ഫ്ലോവേര്സ് ദയ് രോസേ ദയ് ഹുഗ് ദയ് ഏന്ഛന। ഏന്ഛിന പുര കേല ദയ് ഉന്ദു ഫേബ്രുഅരി പുരേദ്ദി। ഏല്ലിഅ തിന്ഗ്വലു മൈജുന്ദ ദിനനേ ഉപ്പുന്ദു। ഏക് ബേഗനേ പോപുന്ദു ഭക്ക ഫിനന്ചിഅല് യേഅര് ഏന്ദ്। ഉപ്പിന വന്ജി തിന്ഗ്വലു ദുമ്ബു പന്ദ ഫേബ്രുഅരി। കേല നമ യേഅര് ഏന്ദ കേല്സ വന്തേ പ്രേപരിഥനേ। സ്തര്ത്മല്തമ് കുല്ലോലി ഭക്ക മര്ഛു ദു തിന്ഗ്വലു। വന്തേ ഏദ്ദേ ഉപ്പുന്ദു കേല വര്സ ഫേബ്രുഅരി ദയ്। ഛുരു സേകേ സ്തര്ത് ഉപ്പുന്ദു സേകേ പന്ദ ജസ്ത് ലപ്പുജി। ഛ്ഹുരു ഛുര്। അന്ദ ഉവേദ്ദേ ഫീലിന്ഗ് കോര്പുന്ദു।